Jakka mappalempu gemmeq carana yanaritu ipa- ifalempuq i gem- <hesitation> yakkegunanna jakka e yanaritu tajakka i gemmeq taq mulai cappaq gangkanna monri baraq deq na tasakka-sakka nappa i jakka i gemmeq taq macowe e pole ri oli e gangkanna perlahan-lahan.